बल्लन को उदास्य सिद्धो सिद्धो म्हारा उतना तू रोटी बनावणा कम्म आया करा है। आणा म्हारा क्षेत्र में रोटी का खेव है चपाती इंग्लिश में क्या खता म्हानेव तो। था कोनी। मैं थार्याभगव का आदमी शेर आली जाति इंग्लिश कोन आवा जो को मैं रोटी ना चवा बू शेप देई सका हा। मिणक और लुगाई दोनों हे बिना बेलन वास्ता कम्म लिया करा हा।